له تکنالوژۍ پرته په پرمختللو هېوادونو کې ژوند نا ممکن دی، خو په وروسته پاتې هېوادونو کې نه. تکنالوژۍ ژوند ته ډېرې آسانتیاوې راوړې، خو په بدل کې یې ژوند هم بې خونده کړی. نن سبا په کورونو کې ماشومان، لویان او حتی سپین ږیري ټول په خپلو مبایلونو کې اخته وي. دې کار ټولنیزې اړیکې اغېزمنې کړې. د تکنالوژۍ کارونه په طبابت او نورو برخو کې ډېره په زړه پورې ده.